<hesitation> karazagna kakazo, maro karazagna misy ny sapin ,misy ny bois de rose, dia misy kôa oh <hesitation> baobab, teiza ah dia misy koa ny <noise> kininina de ravintsara koa, regny zany isan'ilay kakazo misy atô.